Amina bota huan tu yekayanin meon am sika am hoso ambara i sa ne we bala ami kamra nesi ra amina botu a mika manansir a am ai hamaya mutei lolok amika amutir loka mam mika maminesir ra amsafamra eseme lawamra makala feleo o amsala fole lahuan am amute lolohok am hunamra iye meon lewamahala fole abuna halafole bot'to ahuan am mikamra nesi ra meleo fanika itara aifese malai tala fira tarannesi ra te fauna ama leo ho hola lae no am teki a yamau nam kai tuamra ailo'an ni meon amran esi rai mei tahe ha hu huenni hamunafate me hamirkana bubam maunam fele koba la amtibulamra nesi ra miki amik amik sefu amuna enem enem meam mixi famarenesi raime imeeteki kai taya ra huenni Teike memang kai tambra ailuan nemeon hampaki em am ampaki meno <hesitation> enemia hunam mikran na resi ra am hute tom raife te semala ra fafaun na mei se malra amo eme eneme a munafis a rafilni mene se hutetuam se ekah e enom unam pake e om huna tu esen wekam bubam fatwim ham huna enem he am mika maranesi rae'no. suata mase amra ailoni me sibolo bala ase mama ra ezin kala tane leo fala leme se isra lusne meu semik semik serinesi ra tula sebela ka om ot amiyana ninom oti ni sea wea ka eh au umu natu em e umu rezi nae me ommikihoma ho lo yakahe